Ñamoamajata harina yamopirerita <noise> jokogui yamboyita iarambo ñañonota kesu <noise> misi, tomate avati ani yande yayue va ñañonota jejae <hesitation> jae jokua yandepuere yayapo. <noise>